Ing kwa dzina a zhiwe bi zhik le an yaka nga zhikle a ramka nga nga ganma a zhiklu ata nga go nawa nawaba sai nga gana zhikle nga maffaiya ta nga maffai nga sun gid nga tela’a, a giu in nzi nga a nga maffai, wa maffai babga nga nzakwa mbil mbila’a, nga gadakwan mam maf bal nga wudai in sllbadba nga gadakwan man maf basing ndawa ndawa ndawala nga gat mbaliya a nga maffahi ya iba iwud maffahi a gida nasa in mbila nga gada kwan mam maf, bab nga ndawa ndawab a ta sun nga ta larda gaba daya ta sun nga yawa ninga nasa ya gad misa’a, in mbila man dak nga suna kan vin nga, nga suna kan vinga tib i gakan mbali a nasa i gakan nawa nawa kina tsina bida maffah, man. Nawa, nawa bidakwa a sarta in sldiki dawa a sartin pizha a sarta nawa ba gudum nga suna a nga maffaiye nga maffai in tiva in gwats nawa nawa ba ko in ndina memem ba nga maffai gina a go keke ba nga maffaiya gina tim timba maffaiya gina ata kina ngiha a vikin bi a kina dai kina slirtar gid bi nga dakwai santa a nga ma maffaiya yawa wudai mam ga ninga nasa i dai gag id maffaibi ya iwud maffahi wa gwaliga kina da sa kesldaw vikin bi. Ninga nasa nga nzakwa nga telaa, a nga go telaa nawa nawa ba nga maffaiya a vunga a ndsu indi mana shka tema man maffaiya ata gada kai ninga nasa’a vina vsina daiga zura de yewa vina tsina daiga zura da vira daiga zura’a, a wud maffaha a nawa nawa sa kina sun skwi man i gwad sikadai igada kin zurdapa a nawa nawa dak indala man nga indale wayakan wunga a dalai babga kina tsina tsa ya gwada, ya gwada. I gwada rata ko man kina sun sldimbadga bi dakwa igada kin sldimlad ga kina tsina tsa wudai maffah a kin tsina tsa wudai mattaha ko nawa nawaba a man maffaiya ata gada nga haya kwan a vunga a nga tsakwan tsavil maffa, a nga tsakwan tsavil maffa wuda! Nga, wudai nga vina slimbada a kina gwad mam maffa dak diman ka nga mam nasa nga gada ninga naskali imbila. Man dakwa nga nza kwaya a nga slimkwan a mam maffa zura’a va gwadan man maffai a wudai kina dude gwadke ket ket ketbi sai. Ninga managed ku sai mat gina, sai mafla gina sarta man nga de sldiki dawbe ndawa ndawa a suna sarta nga de pizhba ndawa ndawa a sana indara man dakwa maffai babga dakwa nga wayakwan vunga nga kwala kwan vung bi nga kwala kwan vung bi tem tema man maffaiya afa gad bidakwa a indi man skwi in kalana gida ngur maff dak ninga nasa a nga hayakwan vunga, nga haya kwan vunga ndawa ndawa ba va slibat maffa wudai kina ko man ta shik tema tina maffaibe maffaiya gina mdau mana shka ava maffaiba ningaba indina a maffai gina kina da dazha a kin maffai kaba kin maffai gina. Jilin di ndawa ndawa bikka ndi ngida in ngata a maffaibi ndi ngida ta shka va nga, nga gad a ngasa kam a givabi ka ki maffai sata kabi a giva bi kina da gwad intabi in mbila men kina gwad jiri kawai ninga nasa maffai, maf bab ngaiba a gada shik ba hala ka maf babga kabdai a gwad gisa a ri tsaw tsaw, tsaw, kada skwisa ka kada gadka maffa anta kaba a shik tima a shik ti=sivid nasa indara man dakwa nga hadakwa gid nga a nga maffahi nga huta gid nga a nga maffahi in ngu maffa ko tima fima a shik ba hala wa karmamga kina vi mbali ava ka shika ka tiyah a wongaya a kirna gid maf kina a vina wudai ngaya tuwi ba slimbad maffa ngozi ngaya tuwi ba slim bat maffa ka du gada gwad ka a i slibaf a itsina a mam matbi ka gwad fibi indara mantin dakwa slibaw gina, slibaw, slibaw a ngiba wudum ngida a nga dida wudum ngidakwa bikka saii man nga da hash wudai maffai a nga ged mam ninga. Ninga nasa nga tsi tsavil mana maffa a man dak diman ka birida wuna bisida wuna iza maffai kaba iza wandalai ma a ka gad sa ninga nas kabi indara man nja hadakwan gid nga, nga hokai gid nga, nga ko nga go nawa nawa nga go nawa nawaba nga maffai bab nga dimana gad itsine mam maff ba i wand alai. Kat kat me kina go nasbi incbi man dakwa tsikad gid nga yaw di aka gad i maffai aka gada tsi kad gid nga yaw da in mbila ninga’a, maffai ya aka ndi nga ma ma bikka maffai gin kab dai aria kadi akaza dema a jaka ngur maffa aka gadka i maffai kaba i ndou i riri ngida a gadkam a givda a givabi sai nina a ngur maffa gwada, gwada maffa dai bab ngaya kina sldaw gid tim tima a ndou bida kwa balgati kar mamga ta aka gana ka shik tim ngur maff babga i shika sata aka gana bidakwa daha’a tsa man ka sun skwi ngaya yawa man ka warda a ngur maff dakwa yawa ma.